<noise> dulu entempo lako samasampune mapilek a mengamo karna a moundanto apalagi moundan tiin ruma'ar mudan ruma'ar mudan kone'no tua eh takan ma maonol-onol samoudan kapa rumaar morekamu mosepune'no mengamo yo hawadimakosina dokter kang tandeseca sekatu nadiecapa dokter yah terpaksa mokemo'u undam-undam mo apayo yo sacakuman pilek bato menemo munte popontolen- tiin dedi'nanitu pawewian peen dedi'namunte popontolen ti jadi munte ti'i tu belanok tu sembengetnotu sembengenou munte ti'i tu <hesitation> anunera mo'u sesewen dua model <hesitation> tusuk sate tapi sesewen sasetuadulutun sesewen a sewenenera motu tutunu'un Tununmunte ti'i tupusen doune'tu pusen doune'tu opaki eleb eleppentu kapakipatu ciongcia tu'u munte ti'i dari sepunen yo sansamenga ti'i wean mani'tu ka'pa unseruwung serwung ti'in tomuntu botu peresen botu wena a'nu <hesitation> dedaing pawewe witu tupakielepporiente ti'in peenonca monto'nengana ni'tu kapa medonsedep sedaptidi tu'un towean gularundang <hesitation> ka'p <hesitation> nanu nengeng-ngeng ti'i gulamadu nengeng-ngeng ti'i nitumpakiselep enerinte monto'unengan ngana apalagi capasemuntenan ti'in yapakipa ciong man na'un munte ti'in sacamapaki ciong ni'tu yamento'moun seponerinte ti'in wunenganan mento'mu sacamina lepo'mu munte ti'i ka'pan serewung ka'pa umadu ti'in Anitu tantupapawe serinde u gula nenge-ngeng- ti'tin nyitu <hesitation> gagah pawewian serinte pacokotu pa apa pokonya satu we serinte gula nenge-ngeng ti'i nitu papamduangen tua dulu